Tambora re yakua rambueve omboipi ipu jaema jokua opa oñe, moai moai yae endu vaera jaeramiñovi jukuraivi jiapu anguarai, jokua yaiporu kua ñaerëtäpe.